ס'איז זייער וויכטיג, זייער זייער וויכטיג, צו <hesitation> צו ארויסטשעקן פון טעקנאלאדשי- טעכנאלאגיע און- און פון די דידשיטעל וועלט ווייל דאס קען איבערנעמען א מענטש און <hesitation> ס'נישט גוט פאר א מענטש'ס מח צו זיין אזוי לאנג אויף טעכנאלאגיע. ס- ס'מאכט די מח אזויווי אין א נעפל און ס'זייער וויכטיג צו נעמען א ברעיק פון עס.